والله ولو اني مو خبرة يعني بالسيارات او بالماطورات بس السيارة اهم شي بالنسبة الي يعني دائما اكله لزوجي انه يجيك المحرك اهم شي المحرك مالسيارة ويعني هي اهم شي المحرك ويجيك اذا بيها صبغ او لا لان هنا هم يفوتوها بهذا المادري والله نسيت شيسموه يفوتون السيارة بيه حتى يشوفون بيها صبغ صبغ عام غركانة ما ادري شنو وهسه بالجديد يجي باركود عالسيارة هم يدخلوه بالانترنت من موقع معين ويطلعون اذا بيها ضربة اذا غركانة اذا محولبة مثل ما يكولون هنا